Äjtzi nkosina tzäkpatä aceiteji'k por que mas rapido y y ntatä mas tzyäjkapya mal, na mas que usytyitä mespa, nta nta mas, nta jana'usyak por que igual dañino, y mas rapidotä ntzäkpa äjtyä nku'tku aceiteji'k y mas recomendable ja'kutyä jete mesu.